Nampenda ng'ombe napenda swala yan nyama yao napenda kwasababu ya mbwai wamwie kama ni ng'ombe naipenda sana, kama swala naipenda sana, na waa swala hao tweka hoko niliondo uko uko mmangu akaitakazini aa uyu ana swala mgima basi namzunua mimi mwenye tamda swala uyo kwasababu napenda wamwie sana ndo maana manyama hao nawapenda lakini wata wata akimpenda angi mbuzi, mbuzi nkimpenda. Napenda nyama hizo nizo ku- kum- kumitajiazo kwamba nazipenda kwasababu zimwie na moyo wangu nau- naupenda nyama hizo. <hesitation> Kimbunda kimbunda kabisa. kabisa lakini hao nikikutajia hao nawapenda kabisaa nyama yao maana wamwie. nkaegemwe mwadu mwari wewee <noise> iyo iyo ngoto uyo nawata nachukua kwasababu ya harufu zako ndo nachizikua na mbuzi pia kwa harufu zako pia kilokunda ndo maana kilaba ndo kabisaa hula nnyama hizo kuzoa harufu Nonamkabulumu sasa kila kunda ndo maana maana tanda hizo nahizo nikumtajiazo hizo nikundazo, eeh Ng'ombe Ya nguku. ya swala nikundazo hizo <noise> na ngue mie chida, kenge chida, mamba nkida wanyama hao kwasababu kila kunda kwa sababu pia ya uyo kenge kaigwa, uyo mamba kaigwa, uyo ngue iyo kida kiukama maidao kida kwa sabu ya dini hapana, moyo wangu hakuenda ngue wala ngue pengine mkristu adangu uyu lakini sio kikristu woose mimi kida ngue kwa sababu kiipenda, na hizo nyama zose hizo nikutajazo kenge, ni ngoo ango tikoli nyama ngue ange <hesitation> wata ange mbwe ngue, mamba, nyoka zose hizo mimi kida <noise> Nakumue ada ni moyo wa mtu syo kwamba ni dini au ni mbwai aah, ni moyo wa mtu mwenyewe hata hao wa komwe niweng sila mpengine ada iyo ngue lakini ni- nim- mbwai ni moyo wa mtu mbona namiliki nkunda <noise> na hao wakumwela wakundao ni moyo wangwili lada <hesitation> hata mmakuyi mlatuakumwe lada <noise> lada leoka wakumwe lada ni moyo wa mtu we ukiukabila yachyoo nini ni moyo wa mtu